Iyoo, i ko beeyaŋ jumaa le keseyaata beeyaŋolu kono? Niŋ i be wuloo kono, i se a fo noo woloo. Woloo be ňaamiŋ, a mu daafeŋ ne ti, keseyaata le fo mandinkoolu ka i la taaliŋolu laa i la. Woloo, i se a moyi taaliŋo kono i ko ye woloo, suluu niŋ saŋ, walla woloo niŋ fenkee, tew ekiseteeraa. munaŋ moolu niŋ wolu ka diyaamu le. Ye a loŋ moolu niŋ wolu buka diyaamu. Mee i jikoo hadamadiŋo ye woloo la jikoo soto le. hadamadiŋo bi jee le miŋ ye woloo la jikoo soto. hadamadiŋo bi jee muŋ ye suluu jikoo soto, hadamadiŋo bi jee le muŋ ye saŋo la jikoo sotoo. parisiko i ka i misaali wolu le la, i ka i misaali wolu le la. niŋ i ko wuloo kono, wuloo kono daafeŋolu minnu keseyaata, woloo daa be wolu le kono. saŋo be wolu le kono. parisiko a fanaŋ keseyaata le. jamaa jamaa niŋ i be keseyaa fo la wuloo kono. i ka itelu le fo jee. <noise> niŋ i be wuloo kono daafeŋ keseyaariŋolu fo la i maŋ itelu fo jee de, woto i ňinita i la le. bari itelu maŋ ke koomaŋ ka ti wula kono daafeŋ keseriŋolu to. Niŋ suo kono. niŋ i ko beeyaŋo miŋ ye a loŋ a sobita. miŋ ye a loŋ a buka tariyaa ka kata moo la. i ye a loŋ fo fanaŋ mu keseyaa le ti. parisiko i si kata noo moo la, aperee a ye naa a ye kuu ke i la. Niŋ i ye a je moo be ku, kuu soto noo la i la puru ka a ke i la. i kata a la le. Baa, i maŋ a je sii doolu bi jee. fo i ka diŋ faa, i ka ate le faa i la kulliolu to, i buka saajio faa i ko niŋ i ye baa faa i diŋo la kullio la, i ko a diŋ, a kuluo ka sooneyaa i bulu le parisiko niŋ kumata a ma, a ka sobi le kuwa, a ka a moyi. <noise> a ka sobi le, a ka moyi. mee saajio. i ko niŋ i ye a te faa i diŋo la e, kullio la, a kuŋo ka kuliyaa baake, hani a ye a tara a be ke la moo kunmaayaariŋ baa ti, bari a kuŋo, wo ka banbaŋ baake le, parisiko a buka hee moyi. Wo laŋ na i se a je saayiŋ ntelu la kominotee, nna ňiŋ fuloolu, a ye feŋo soto ňaa woo ňaa, a be baa le faa la a diŋo la kullio la. Wo le ka ke taamiisoo ti. Baa be beeyaŋ keseyaariŋolu le kono, suo kono, huŋ; wuloo duŋ kono niŋ i be tooleeyaa fo la jee, i ka foloo i la kee le la, suluu parisiko <laughs> bari a fanaŋ ka naafa le, doo bi jee a ka keseyaa le. Parisiko nŋa ňiŋ muta keebaalu la kaccaa kono, i ko: luŋ doo sotota, itelu wuloo kono suboolu bee be benndiŋ. saayiŋŋ i naata moolu je i bi naa to, moolu be, wo moolu naata, i sutuyaata i la reki, suluu ye a bee loo jee, aniŋ boroo taata. Fo moolu naata i tanbita wo doolu la, a naata muruu naŋ. Kairiŋ a muruuta naŋ, i ko a ye ko suluu, ite ye moolu je, ite niŋ boroo ye i koo i taata. A ko i ye kabiriŋ ntaata, i ye jumaa le muta? I ko a ye hani moo kiliŋ. A ko i ye ko niŋ nbi jaŋ, a te ke la wo ňaama. I ye a loŋ woto a keseyaata le. <laughs>